Mi woggan be leppol bongol labdum. mi sofnan leppol mai be ndiyam sai mi wara mi wogga dum laaba masin voda.